जे हउन विडेस रोंडी ती हरची तो मुके तेयिके कुन भी भेटदो तो हउन टेटसे पुछदी ती रस्ता। कि मेरे एतके जानो हौं एतको का हो मेय कोटकियाक जानो तेई सो रा स्टा बोल डेंडा ता या तेई है तेतकियाक दो आंदी ती।